Wo kou gueli gueli wo kou nan thiaré wona sénégala woma démou baka sénégal nokho, wona sénégal gnigné nbana kamma debou benou ga sénégal a gnémé.